Chao chwakwa ini le ngikikundi saidi saidi ngeria kaukari kalaini ngashakua mboka kolya ni kanyama koosha ngeela nako, kwaola kanyama ko koosha kave na mboka sa mara nikaandae moni shimmndu amengiiya anekora faatro fo angindeliye fo, ini ngeshambua moni ngaakikisha iinjeewa, ngaakikisha ngingisha iningeela chao kikaange fo ngeela chao mshemsho chao chakwa cha muhimu katika maisha akwa, kaatika familia iyakwa ini kwtre mmndu shakua chao fo chao kilyamama alelya le kaishi mpaka linu naso twreendelie se mfiri twrakunda vakundaa kinndo veshaamba tukore pilau naani ngive shiriki kwasababu ni nndo cha mfiri umumi <noise> lakini chakula kikuu ichi cha motru mshemsho vanakwa voose piu vamekiraa mpaka valiyaa vana nimshemsho mpaka vetre mesa nsha yo dakika yi mmm, kwa sababu kitunguu chetre madhara katika mwanadamu ukachikaanga sana kikeera sufri- chuma sa sufria tuliambiwa kule india mafutra yamei aah yameshemka sanaa mpaka ye babua chao kumbe na sumu ya sufria inaingia kwenye yale mafuta, kaindika ukashike rungulia fo ukabwabwa fo tra! Tra! Iru lilya wakaanga fo ndani le <noise> ukatra kidoko baadae lili ivishi kumbe lime trengenesa masingira a chao cha mfumo a ndeu yakwe, kaindika Vana kwa vangia vakaamba baasi twendelie ki trule na mama chao cho aliilya maanake inishandu ngilelya chi jenga moo wakwa ngelole matrende fo. ngetre sukari fo. ngetre presha fo, kaona raha kwa umri nlio nao. Ngetre kinguku chakwa le <noise> ngam. anya linu jumapili mfiri sooso ngela kavaida kavaida mfiri wa jumapili kolya ngetre kanguku au kanyama kakwa ngakoola keng'esha lau ngennde ngeshemsha nyama fo. nge vyaa vyaa nayama yo kasaakua ngeshola nyama silya ngumu se shemsha mpaka wakati fo, ngasiansa rikoni ngeshaansa rikoni kidogo ngasi treuwa ngamesitreuwa ngannde maru alya ngayala ho sufrieni ngammiyala oh sufrieni ngaikya fiungo fyoose piu na fiungo fyakwa kolya nikabichi shinge trumbuwa trumbwa nge venyaa kabishi ikiwa mpana kabandika karoti, hoho napasua ndefu nabandika, karoti napasua ndefu nabandika, nanii hivi vinanii majani jani wanauza sokoni vyananii ivi nachukua kidogo- kidoko ngammera kidoko le ngavisambia fikeela kelenjee ngatrumua ira limu aili atratu ngayala se ho baasi ngamaa ngannde nyama iya ngabandika dooka, ngannde maru eengi ngabandika dooka, ngannde mafutra kidoko ngafunichya Ngeikya mringa kwansa ngafinikya mrike, mrike. mrikee ngamanya haatri dakikayi naliansa ira sufria ngeshaansa ihaluu mringa ngaalu mrika kidogo kidogo kidogo baasi baadae kavekolya fya dooka fime ansa ihiiya ngamanya hatri kinndo kisha chakbali iru lakwa lime me lainika baasi uund e nasi kilanndo ukaikya ukatreuwa.